لوكان مكاش تريستي نعيشو بشمع، كفاش كنا نعيشو بكري قبل الكهرباء، لقد عشنا بشكل جيد للغايه، تواصل الناس بشكل أفضل، كنا نتحدث مع بعضنا <hesitation> الشمع الطريقه رومانسية جداً، يمكننا أن نفعل الكثير من الأشياء، يمكننا القيام ببعض القراءه يمكننا أن نفعل ذلك، إنه هادئ، ومريح، ويلهم، ويتحدث الناس مع بعضهم البعض إنه أمر رائع حقًا إنها أفضل من الكهرباء.